لو كان لازم نختار نحب الطهي وتناول الطعام بالمنزل، خاطر في البيت تقدر تحضر أكلك بالطريقة اللي تحبها وتتحكم في المكونات والكمية، زادة الطهي بالمنزل يعطيني فرصة للتجربة والابتكار في الأطباق، ويساعدني في توفير الوقت والمال، أما الذهاب للمطاعم رغم إنه ممتع بين فترة وفترة، لكن أحيانًا تكون الأطباق غير صحية أو غالية في البيت.